रात्रि भोज से त नास्तय ठिक हय । काहे कि रात के जद्धा खान से स्वास्थ्य स्थिती विगण विगणत हय । पाचन तन्त्र यदि खराव हुईगओ कहेसे स्वास्थ्य विगणजात हय बुढापोमे समस्या दिखात हय । तहि मारे हल्का खाना खाओ सन्झिक पहरमे स्वस्त रहत हय शरीर ।